Uoe dou marty logom aikesa, aman ga marty log aikesa, man mirty bagnie nan logo mirty logo, Eskalay enchie dokiga Eskalayn chie dokiga ken merty la edikan aman ga edikan merdiy eltol tone mardy dawela tone marty dawela tone joe marty shafary la tora, fenti shafary eltoni, <hesitation> fakol tokeno. Esat toni khartosh engala log mani لكن unday Eskalay elimeno Eskalay doka Eskalay elton kir marty dawila mirty ga eag kesa marty dawila torien marty dawila tone joe marty shafa elton marty shafa elton joe marty fakol torin, engir aman ga aikesa kena.